A dadi sabong mane ma guna kai ngoe nako sude oka manege ma guna moi o nako ma sude i faja dadi isi tebini sinoto nako ma sude dema gojoro ma sude i gojoro dadi ma gojoro manege ijanga sampe itebini nako okia pakeang oka manege <noise> sabong manege idadi pakeang wosi bokala nako ma pakeang ifaja manege ma ifafaja manege dadi ikia ibersi karna sabong manege pakeang oka ma <hesitation> ifafaja manege iijanga nako badan ok nako badan oka manege faramoi oli karna nako badan manege ma kia ma faja ingoe pertama wo faja karna wo karja bolo wo gojoro bolo karna kangano dema fafaja manege dadi ibersi daki ngodumu lo itebinoka nako magojoro manege boloto a manege bolotosi.